Kua africano, yaendu ramboeve, jaeko araku jenda, kuape mbaetɨ okɨ mbate, ëreï oïme ou yave ouvi jetarupi, jaeko kuape yaesa mïmbareta jeta, jokuarupi jaereta oipotarupi jëräküa